الصراحة أي واحد منهم دلين لو يضيع يسبب إليي مشكلة. لأنه ويه؟ لأن إن ضاع المفتاح مال السيارة ما بتقدر تتحرك، وإن ضاع التلفون ما بتقدر تتواصل ويا أي أحد، فعشان جدي ما تقدر تستغني عن أي واحد منهم، بعد انت لو عندك راي ثاني بعد هذا يعني شي راجع إليك بعد، فاهم قصدي؟